एक पंखा या फ़ैन कमरे को ठंडा महसूस करने में बहुत मदद करता है। लेकिन यह वास्तव में कमरे के तापमान को घटाता नहीं है। यह इस प्रक्रिया के माध्यम से काम करता है। कि हवा को प्रभावित करता है और उसकी गति बढ़ाता है। पंखा कमरे में हवा को तेजी से घुमाता है। जिससे एक वायू प्रभाव उत्पन्न होता है। यह वायू प्रभाव शरीर से पसीने को इवापोरेट करता है। और इस प्रक्रिया के दौरान शरीर को ठंडा महसूस होता है। साथ ही पंखा कमरे की स्थिर और गर्म हवा को बाहर निकालने में मदद करता है। और ठंडी हवा के प्रभाव को महसूस करने में आसानी देता है। अगर कमरे में खिड़कियाँ या दरवाज़े खुले होते हैं। तो पंखा बाहरी ठंडी हवा को अंदर ले आने और गर्म हवा को बाहर निकालने में मदद करता है। लेकिन पंखा एयर कंडीशनर या कूलर के मुकाबले कम ऊर्जा खपत करता है। और केवल शरीर को ठंडक का एहसास कराता है। न कि कमरे के तापमान को असलियत में बदलता है। ज्यादा गर्म मौसम में जब कमरे को वास्तव में ठंडा रखने की जरूरत हो। तो ए सी या कूलर का उपयोग करना आवश्यक होता है। जो कमरे की हवा को ठंडा करते हैं और तापमान को नीचे ले आते हैं।